मेरादोस्तान मेते बताई की भई बागबान पिक्चर भोत अछि ची ता मि भी बागबान पिक्चर देखण गयो ता मेते भी वा बागबान पिक्चर इन लगी जन मेरा घरे बात वोली मेरा घर मा भी इनि छिन बहु ची भाई ची बन्द छिन सब छिन अर जब द्वी मिया-बीवी मा बात अछि वोन्दि ता घर भी ठीक रन ता बच्चा भी अगर क्वे बटकीया वोला उ भी अपरा घोर वापिस लौटी ते ए जांदा यानि बात छिन पिक्चरान हामु ते भोत कुछ सीखे जनि अर क्वे हमते निगड भी जनि।